To̱, monagə kam kuz, mo̱o̱ waa yara maz rem do̱ ga mariya eyi rə gwa, waza kiiza a iu ezi, mona de̱su na iya bonge o̱ bo iya in kiimrə sei a reg gwa naa do̱o̱wiya mo̱o̱z muzo ire de̱sək su’ gwa too ina de̱s pu su’ gwa roo, i de̱sik mariya i gau ar mukəi, mariyai n ii in kamkpa waza kiizaz gwaagagrə roo əngə, i og goosa iis rigaya? Fiyi i duoska goosa iirəs, ina go̱'gon maa to̱’ i dooska bonge a'a’ mariyi gə’ ipu naa ɓilla pa morə kam kiiza rooz i gakp gan. Amma waza rooz na go̱'pa, mariya i gau ar mukəi i dooska bonge waza kuza ezigə ara mazzək pu roo pa moo karo ma’ pa maa. Eri boo moo boo a keek harkaa ulləzzə. Ama moode in doosa bonse wazezi gə’ wazzi, koo kuma mariya ulləi maa mari yi i go'go̱n ka mona gɨsən sa'pa mona kamu ama ina doosa inge manyirə baalə ipu naa billa, daam kuza rooz, ina doosa bonge daamə pa boo, kammu. To gətə moo ya'azə gwa, kiz boo tom tok ton mari ina zaa gwensə bo ya'za az gə bo etə moo ya'azə gwa moo waza kuzaz na iya pu, i man mariya ya'azəi i de̱sək den akan bo̱rə ga sə ura azgə ii in waza eerə az kampa rə gə. I og iro gwa go, i go rigayạ? Dogga mariya ulloi go igo rigaya? Í deskən den moi ii ro gwa. Ina gogon, i dook bonge mariya ulló gwai gə igogon. Waza kizaz kana gə sakapah. Ina go pahboo, idook bonge arra kizzok pu ropah, ina wenkən sapə, ina, kensapo bóo, yaaz lakuk mari i trre desək súú, i eski kiz, ina essipu kiz bo iɗook bonge to maatin ina bokaren, ire gweriro go, muma kam kizgo, a baak damsiree baak, baak dogga mariro óoka wee ittee a kampn desasu, muma goropu desasu a eki, do inge to, muna za kuto'ror muna kuu ror jaulere, a kamtok topl sə a kamto bətter, dogga mari a kizəi ro gwa. Ur kizbo niga senkakro idook bonge ina riggo, ina rigge pu, i eskən ko unapah sai kər ina essənou kəra eki uki ire bo̱ok toms na doga mari yaajei, igag náa dogamari yaazei Ina ba pu, git na o̱o pu, ina kasapu sembwa, i kesə kən, ina kesən pu sə mo kiz a gə gwa. Síí fateta, i eska nata moro tomsət na neta moro kina rot, na gə rii eri yaaz womp gwaga ullok ar som, ar muko pa, so eri i kesəkən kima in, ura yaazaz, i esku buz, i esƙu dot bwana, netta iro i bakən baakat netta iro i desək at, mo kiz i etka kəz, i etƙa senbwa a mook wer ro paari, i fatitka na tassai ya moi na dendi a moi, netta moro tomsot pat se a janpu gwa, kimma gweri romgo, ina kamto pu ri eri, i book waak sə nnau waag, na wakatea, waarozi n nag waag bim bim, mari, daakən ka, sə i nau waag sə moi yangi a i kampu ei naas, to na kim ma vollom boo moo yaaz a yik yin netta kizot A tok ton wai, nwo kiz boo a tasətkin na yibba netta moro tosat, netta mona ja sə bogorek sə a essə mariya kizəi at pat a yiptik yin səa jan, to ura yaazaz boo na book naas ya, ulla naas sə book i kee sə kən səi mapdu sun was a ena boo, gau re eri, kim go gekən ka na pipah go, goopa, hakkilo na peso ura kizaz pah kim memi na za bóo look pa, ura yaazaz ma na gopa kimma imi na za look pah, kim gənga sə fax nok gosa kizək ko ura. Yaazaz, no ka riik, mari na boo kampin, i des den gosa yaazəs na gosa kizoz, uri ya kizoi boo i desden gosa yaazos, iri ina boo kampin, noka riik kampa kim go, gomgon bar, in ge ko wakire ya pazya pat, ina ge ken goniro teka, ina gauna hakilo, not ina gaunaa hakilo pa kimarom ja fax fan loopah shikenan.